<hesitation> nii lepo ngang holidei lepo krismas breik kalapango, <hesitation> krismas breik awango tabeng <hesitation> awango lepo kalapo, <hesitation> o krismas periet tangka awa owepe enang, enangka ange osinoke oto oto aka nala tenebalako nado, nado ka wikang alo kapkapta gawaliko, teng napo teng ang sali otolomampo niikang family tete osino ape mainako ogo krismas koi. A' osino mainama teng nii nado owalabialumampoka teng anang olabiai ninang tee ni lepo meeke ungo nee, ni tee osino ungo lepo krismas ko leko taba owago teng ang. Teng ka o krimas niike awango lepo kalapago tee nado family naloape, teng nado madawo nalo upoko teie madawo, tee wata ninang tewo late malilungpo salike onilimampo tee osino mainangko. Teng osino mainangma tee naloape onoliai teinga tee, maka awa te onolima tee apabiai nii nago tego anago onolie. Teng napo o ule krimas awago o holidie okopo meeke tabeng nado lepo nalo uliko, teng nadoka asilangaingpo lepo teke krismas nalo asila wikang pemlinga ga inobako apama o tee krismas okata mai taginuwaluko, mai taginuwai amale tangi nuwai oto oto niikang osinoke tabeng balio. tewago <hesitation> O krismas inne lepo awa owatu o lepo osinoke oto oto tabeng buko tee, tewango inne lepo o krismas holidie lepo kalapago awa oto oto nado wikang tagibuko. Melang ninoke krismas ninang woo gawalama ninang krismas uleng buko, opong tei woke lepo meeke tee oga nee krimas tee oto oto teu tee lepo anasuku uwaluko. Tee ule tewa menabas nawa lepo nado madawo nalo nalo maino tauliko tewago niike lepo tee o nii krismas lepo kalapago awa owagong o krismas periet lepo meeke tabeng.